Ba ñémbél siga i ngii. Ba ñamb ibinuga kiki bo paa, bo mun, bo mbaa. U nkit eeh bikék. U yañ gwo i ngii. Hala a yé le nyoo i ngii i nyen u ñémbél isiga i. Ba ñamb siga lôñni dibubi. Idibubi ti, tjon ingéda nuga i ntagbe, ingéda a nyingis idibubi ti, tjok di nyingis mbôñe nyono. Ndi i hyandi hi pa'a.